أنا نبغي نبعت ميساج خير، ما نعيّطش. أنا تلفوني ما نعيّطش بيه تقريبا غي لّا إذا اضطريت، لاخاطش، نـ نحس بلي الميساجات يـ يربحوني وقت، خير ما نـ <hesitation> نعيّط و نشد. تسمالا و من نبعت ميساج، نقد راني نكتب و ندير في حاجة وحداخرا. تسمالا خير ما نـ من تكون تعيط ما تقدرش تـ تركز في حاجة وحداخرا.